अ पेरिस्च्प् बुन्ग्दन्ग्ब, द पेरिस्च्प्प <hesitation> समरि <hesitation> बैदिमु अयौ बगै नेजि, द पेरिस्च्प्ने क्सिन्गौ, क्सिन्गौ मन्से मिरोर् तैअ। अर् सयौ मन्से मिरोर् तैअ, जै नि मोनोद् जन्ग्, जिन्ग क्सिन्गौ नैव तैअ, सयौ <hesitation> जै, जै मिरोर तैअ, बे नि, बे नि <hesitation> दर जिन्गौ नुनमु न। क्सिन्गौ नैव द सतुन्ग् मा दुन्ग बेक्सनु नुनमु न, द पेरिस्च्प् को जन्ग् मा बरेइ नुनमु न, पेरिस्च्प्ब जन्ग् ऐन बैने जै, जै ऐन नि रेफ्लेच्तौनु जन्ग्। सयौ नुनमु न, <hesitation> अर बे ऐन मनि नि मोनोद् जन्ग् न जिन्गौ, नुनमु न अर, पेरिस्च्प्ब गुबुन् गुबुन् रक्सनि गुबुन् गुबुन् जै गौ बैने जै, तेरे समरिन् न बैने जै। अर्मि पुर बैने, न्दिथिनु न, बैति बैति जै ग, बैति बैति जै गौ बैने जै।